Pue äj lo que änpapä'tzi' creo que äj ma't äwi las diez y media las once y media y sa'pa't las cinco, y ät ät muspa't wa'tyä änh änhu ocho hora pero äj nta por que äj jaya ma yose, manhpa campo'ojmä nä't ntzäjkayu 'yane, wyaye, kyajwel, pues jejtzye manhpa'nte y ä hay veces mana't änhpä'i y hay veces nta'at ma änhpä', mi't ntzyäki äj ntitya'p, cuanto't nä'ijtu nä't manh ta'ke', mi't ntze' äj äksi, manh nkä'ti, mi't ntzawe äj waye, hay veces cuidatzäjkyajpa't une' maya nayajtäjpa escuela'ojmä y jejtzye't jejtzye't sä'nhpäpa y jamojmä jamojmä hay vece ma't cuando't tzyi'pa gana ma't poy änhpä tzätä'ora unos minutos, es todo.